Ny fomba fiasan'ny milina fitotoan-tsakafo amin'ny ajaja. Ny miliña fitotoan-tsakafo da misy lamy ny añatiny ao marañitsy be da mihodikodina mba ampifangaro ny raha añatiny ao. Da bakeo koa izy mihodikodiky iñy zañy da mandisa le raha miodikodiky.